أول شي ببدا بسؤال بسيط عشان أريحه، كيف كانت رحلتك للوصول لهالمكان؟ بعدين بنتقل لأسئلة أعمق مثل إيش اللي يلهمك في شغلك؟ وكيف تتعامل مع النجاح والشهرة؟ هالأسئلة تعطي فرصة للمشهور يتكلم عن نفسه بشكل صادق، ويظهر الجانب الإنساني منه.